Kamar kayana’a ma C’u ʒhewali Cina daga ɗanda, ghi ndaka buga jarhyun mun ndaka ɗi kukusai, munɗa ƙinna yan ruvuna, mun ƙinna ghudai, mun ƙinna Lthuna mum ƙinna duuna, mun ƙinna shivu ʒuwai gha Pi munba cati amitan, ghingin ca tiƙinamu ƴan tahyiyi wi P’iyatina natau nunuwa ghi bayan ƙuwayo, ghi bayan ƙuwayo ghi kawakai, muna kuwa nau ʒuna, ghi bayan ghi kwakhi ghi ɗawi cin, ghi Piyi kaan, ghi fakhi kwai, ghi P’i nana ʒuni kawai ghi daɗi kawakai a kuwi, ghi kuwi ghi kuwi ghi nguwiya, ghi khiyiya ghi bayan Lthiƙan ghi bayan ghi ⱱi Lthiƙan, ghi Ummi to karanthi, ghi U’mmi te kamathi, ghi Ummi te kamakhi, muma Piya, muma ba Vya Lthiƙan muna Vyusi takan ta kwana, a masi gma baa kuʒi fai, a C’u kuzakhi fai, ghi ndaka ƙƙa Subana ma ba Lthabuɗusi, ma Cu Lhabu ɗatasi, mun khiya buhuni bu ghi ndaka Vya ɗahyi, mun zlhau mun Lthanhusi mun khiyusi munɗa PuC’usi Lthikan.